لا، ماشي هام أنا <hesitation> الـ البزاوز الصغار يـ يحفظو الشعر. مليح يقراوه، مليح يـ <hesitation> يـ يتعلـ يـ <hesitation> يشوفو الـ الأشعار سواء من الثقافة نتاعهم و لا من ثقافات أخرى. لكن باش يحفظوه، لا. <hesitation> ماهوش هام. علاه يحفظوه؟ واش يديرو بيها؟ من يحفظوها، عن ظهر قلب وش يديرو بيها؟ فواش رح تنفعهم. ماح تنفعهم في حتى حاجة في حياتهم. يـ يكفي أنهم يقراو الشعر و يستمتعو بيه.